कछुवाका झीक्कै झीक्कै बिशेषाता हुदा छन् । ति झीक्कै बिशेषाता मध्यको सब भन्दा ठुलो बिशेषाता त त्यइको धैर्यता अनि आफ्ना कामलाई निरन्तर गर्नु हो जसो मुलाई लाग्दो छ । त्यो कइल्यै मात्तीदैन त्यो कइल्यै आत्तीदैन त्याबाटी पन हामिले केइकुणा सुक्नु पड्डो छ जसो चाहि मुलाई लाग्दो छ । त्यसैगरी त्यइको त्यो छाला हुदो छ त्यो एकदम बल्यो हुदो छ तेल्लाई कन्ल्यै बिगाडी पन सक्ताइन । तिनले झीक्कै लामो आयु ल्याइखेर बाच्याको हुदो छ । त्यइको आयु लामो हुदो छ । त्यसैगरी त्यो पानिमा बस्तो छ । त्यइका झीक्कै झीक्कै बिशेषाता चाहि राम्णा लाग्दाछन् । त्यइ राम्णा बिशेषाता मध्यको सब भन्दा मुलाई झीक्कै झीक्कै मन पड्न्या भन्याको चाहि त्यो कइल्यै पन आफ्ना कामलाई नरोकीखेर माठा गद्दो छ बिस्तारै गद्दो छ । अकेइ उदारण दिनु पर्यापन यइको यो काम क्या होला यसो यो कछुवा गतिमा गद्दी भन्दाछन् । अअ तैपनी त्यो कछुवा गतिमा भ्यापन अरुले एकछिन फटाफट गरी सकिखेर त्यो काम बिग्ग्रिन सक्छ भत्किन सक्छ । जो यो हामिले कछुवाबाट सिक्नु पर्न्या <hesitation> एउटा ठुलो काम कुणाा क्या हो भन्यापछि जो मान्छेले केइ काम गद्दो छ त्यल्लाई चाहि ईमान्दारीताका साथ निरन्तर गरीराख्नु पट्डो छ भन्या सन्देश चाहि हामिले कछुवाबाटी लिनु पड्डो छ जसो चाहि मुलाई लाग्दो छ ।